Aran ni komi yidi mi warta ko nanndi be kowoye So mi ɗon waɗde dow noone, mi ɗon welti ɗum mi waɗi ngam mi waɗa boomaande daande e nguurndam. Mi waɗi towɓe ɗum ngam mi heɓe ngam ɗe ɓelɗe suɓhi e weltaare.